A, sí, la mi rezeta prefería es la paella, i tien unus dies condimentus. Aponta paí: arrós bomba, pollu, coneju, habichuelus verdis, garrohón, tomati, pimientu, aju, azeiti d'oliva i açafrán. Alas vezis l'arrempuju un poquinu de romeru. Peru no es liquiamenti el ponel los agredientis. Tamién ai de da-li cariñu comu tolo que se hazi una cozina, a que sí? Pos velaí!